Si nxans që po shkon n'shkollë kisha marrë me veti librat edhe fletore për lëndët qe i kom për atë ditë. Mandej isha siguru me pasë llaptopin ose ni tablet për m'i bo detyrat, disa st- lapsa për me i majtë shënimet, poashtu edhe ni çantë me ushqim, me pak ushqim edhe ujë për gjithë ditën. Ndoshta edhe telefonin celular për me komuniku gjatë pauzave.